Yia yoo ku ña'a ya sichiyontu ña'a ika kuu ya sarten'va chi tixiaa chi, olla chi, kisi chi xii tintoo, taa ya sarten yo'o ra <noise> ya, ya kasu nina ña'a, ña'a xiayu taku yia ntifi ya tinana kua'a kava, tifi tia'ava yia sopa'ka vaa tiku ña'a ya xiayu ya vaxi tienda kuaya sart ya kuaa ini sarten'ka ra tayaa yia tixia'a yoo ra xia, xiayo ña'a mi tixia'a yoo kuaa chi yan taku ña'a kuni'ka, ya kuñu kini'ka ra ya oo tixia'aka chi kuvi chitaantua xi'i ña'a ya mocle chi, ya taxiaa taxia ntii ini mi ñaa ya kunika, taxia yiayua ra i'i xiyoka ra nana'ka i'i tie xia'a mi kuñu kinika ini mi ya tixia'ka ra yaka kuvi chitantua xii ñiaa mole ra, xia yoo ña'a kini'ka, ta saa tu mole'ka xia yoo ña'atu mole'ka chi kuvi sakanua chi ya, ya kini taxia kuu ña'aka ra xia, tana nina na koo mi tixia'ka ra ntuvi vaa kata xixi ñia'a saa ra, aja ta xia koo tu ña'a mi ntifi taxia kuxintu ntifi ti tikuiti chi yiasi tikua'ka xixi ya ntifi tikuiti xii ini mii tixia'aka, a saa tu ntifi ya taxa na kasun, kasua ra keje ya ntifi tia'aka tia'a kuiji, a tia'a kua'aka su. Yiasi tu xixiaka su yasa, yasa yoo ña'a ya ti ya tixia'ka ya xia yoo ña'a ya na tukua i'i, i'i yaaka ta kuvi chiantu ña'a tinfi'ka xii ña'a mole kaa chi xa taxia xiayu kua ta ni ntuchi ka, tanu kasun ntuchi'ka ra kuvi chitaa tuntu tixia'a ya ntifi'ka xia ntuchi'ka chi ya sta xiaa yayu kivi inia'ka ra i'ixiyo ra, tanu kasu mi ntu- ntuckika inimi ya tixia ya tifi'ka ra i'i inionu xiko yayusuva ntuchika xiasi xixia ra yaka ya yo'o, ya yo'o mi tixia'a kuaa ta <noise> ya olla, ta xia tanuu ya ke'entu mi tia'a ntiux tia'a ya kun ya tu'untu mi ntiuxi'ka ra xia yoo sii ka'á, ya ninu mi tikui ya tu'uo ntiuxi, chi xiiya ntoo mi kuñu ichii ka'á kuvaaka ma ta yia, ta nu'u chiyoa ra xiasi. xia sii ka'á yasa chi yia kuvi chitaantu tukuntu yia ntiuxi, xi'i mi kuñu sintiki un ya kuñu lanchi chi ya taxia, yiayu kua ra ika xia yoo siinta olla ya, ya ntiuxi nuu ya chiyo ntiuxi kuxio ta ya ña'a ku sintiki'ka ra kochita'a tukuntua xii ña'a levo chi, xia yoo siin tuku olla ya chiyo tuku mi ña'a yia sintiki'ka chi saa kua, ña i'i saa kaa na ko chi xia tayayu kua ra i'ixiyo ra kuvi ntaa chi yiasi xixia tanuu saka nuu mi. Ñaa ka na chinuoa ra i'i kuninu xiko tii ña'a vaxia ra xiasi xixia saara, a saatu ña'a lanchika chi ta xianuu kuninu ntiayuri'ka ra xia yo'o sii ñia'a ya keje tuku ña'a miri'ka chi nu chiyo tukuaka ra, aja ta kisi tuku xia tiutiaa taku tiutia panilaka tuku ra xia yo'o tuku kisia'ka koo ntataaka tukua xii tiutia, ya tiutia tií ya, ya nujuni ya, ya chiyo tuku konta taa tukua xiaka chi i'inuu tataa tiutia panila xii tiutia ya'a su inuu kua ya ntu'u kuuva ika ra, ta tu tiutia ya <noise> ya ntií suva ra xa yio sii tuku kisiaka chi yasii xia, ta i'i xiyo ra ta nuu kayu tiutia ya, ya nu takantojo tie tiutia ya, ya panila'ka un tiutia ya miya ya ntu'u ra ko, ko <hesitation> koka koo inuu xiia chi tanu tiji ña'a ka'a kara tix- tisinti xiaa ikan ya ntií ra yaka kuxio nuaka, taa leche tuku, leche tia yuxa taja tukuntu xiika tuku ra saa turaka chi xia yo'o sii tuku ka'á loo ya, kisi loo ya ninu tukura'ka chi kuvi tataa tukura xii taku tiutia'ka chi texia yiayu kura chi leche kura ra, ika ku chitaa tukuntura xiaka ra, <noise> aja ta xia yootu kisi tuku ninu tuku tii ña iki tuku, taku iki'ka xia yo'o kisi kanuu tuku ninu tuku mi iki'ka xa yo'o sin ña'a tukua'ka chi kuvi chitaa tukuntua xii tintuyu chi ya tintuyu'ka ra. Yia ya sii xiaxi tukuri'ka xa tasii xia'a tukuri'ka ra yaka na tukuninu inuu yia xiko tuku miaka ntaa ta'a ra, xia yoo sii kisi ki ti ya iki, xii tuku mi yaa ti tintuyu tuku tam, <hesitation> xia tinto'o tuku ra xia cafe, cafea kua yia chinu tukuntu ya xi'i tinto'o ra, xii ta takunio kax tontu kaxintu maruchan'ka ra chinu tukuntu tikuii ini mi tinto'o looka, aja ta yia kisi yuva tukura xia yo'o sii kisi yuva tuku, taku kisi ya yuva ya kini kana xiika ra kuvi tachi taantuaka xii i'i nta kisi ya ni chiyo ña uuva ini un nta ñia'a xia, ña'a yuva kajni kuvi chitaantua xiaka chi ya koo yoo sabor'a ixiyo ra tiivi tu mia ko, ko iinu chiyoa ra, yaka yia yo'o kisi miya, kisi mii ya unn <hesitation> yuva kini'ka, aja ta un taku tuku yia yuva tio'oka ra ya kajni kutukua ra ka ra, xia yoo sii tuku kisia'ka chi yuva kajni kua ra nuu chitaantua xii savaka kuvi chi, i'i xiyo ra kejeka tuku ajo ini mi tia'a tie ya yuva tio'o'ka ra kuvi nta ta'a chi nuu, ku nuu vaa ntatoa, vaa ntoa tantiia su taku nuu na tukuni tukua xi'i inka yuva ra tivia xiko taku ajo'ka ya kajnika vaxi na'anara mi ini. Kisi'ka ra kuvi ya chinu tukuntua ya inuu kisi xii mi yuva ti'í ra <noise> yuva ya kini ra ika xia sii, xia sii yoo kusia, aja ta yuva ti'í tuku ra yaka tuku ra ya uuva ku tukua, xii satuya xinti tuku ya uuva utukua ka ra xia sii, xia sii yoo tuku kisia'ka chi yuva ti'íka ra ya uuva suva kutuku yuvaa'ka ra kuvi chitaa tukuntua xii mii ya yuva, ya xintii tuku chi na nta ta'a tukuaka ra yiasi kaxi tuku miya kiti ya konto vali, ya yuva ya xintika ra yaka xia sii, xia sii kisi yoa.